Ere'en qs otz he kinwilan wutzyaqb'al re chire' he pi li tinimet Tujaal rimal he qas in ch'ite'n ela' wutzyaq xerikoj nichon xaqara' wute't, ela' wutzyaq kojek, ela' qas otz he kinwilan rimal jaljaq taq kayb'aliil kiraqtaj chipaam, jun uuq xaqara' li pa't he ajar he ajar pa't masaat wa taq richaq, xaqara' e k'o nik'yaj chek qas otz he riliik, q'os kinwil ni wutzyqb'al re p rel tinimet Tujaal, xa' rimal la' qas he kinya' richoq'ab', kinkojon xaqara' xapa 'che'el kinraqtaj wii' xapa' che'el kinb'eek wii' qas ela kinkojon ela' he k'utum kaan he wute't, nimaam xaqara' nichon ela' qatz'yaqb'al aj k'o chire' cha chuwach uleew.